Thunua la chuba tsakju nuthi neni u chua xra xroa ndajna thank'e thujndi thank'e gulandu tank'e tsji tsindathe chekjina kian ncho a tank'e para nixi nixoan ndajna. <noise>